Hum wa nyaŋɛ iŋɛ se'em duulum carpet n si de la, yia daana de la fu wan nyaŋɛ iŋɛ ko'om miise zi'an ti carpet la dɛge la. Fu san miisera, see ti basɛ ti la ze'ele yue fii. La ta'am paɛ wuu mita anuu. La san paɛ mita anuu la ba'asɛ ti fu nyaa dikɛ fuzanɛ koo fu nyɛ la soosoo ti fu nyaa dikɛ kiŋɛ ta num zi'an la puan, bala ma'a time la, fu wan nyɛ ti sɛla woo ukɛ. Fu san kele bɔta bala la, fu ta'am dikɛ kaam bugelum zi'an la puan ti la iŋɛ soft. La nyaa san iŋɛ soft ba'asɛ tu hu nyaa iŋɛ ko'om bii fu san tara la soosoo nyaa pɔsɛ nyaa so zi'an la puan. Hu wan nyɛ ti la dikɛ ŋwana naana.